जु सैक्लेऑ ची ता वेगा ता भोत मुखिया पार्ट छिन जन पेहली ता वेगु हैंडल वे जान्दु फिर वेगु बीचो डंडा वे जनु फिर फिर वेगि बीचे बॉडी बनाई जानदी फिर वेमा पेडल वोन फिर जु अगिनो टायर वोन उ ता सिधु चलन उ ता हैंडल दे जुड्युं रन अर जु पिछ्लू टायर अर जो हमा पेडल छिन वेमा योक चक्का लगया जान अर वे चक्का पर क्या लगायी जनि आ चैन अर वे चैन पर जब हम पेडल मारला वा चैन घुमेली अर घूमी ते वो अगिन चलेली ,ता यू सीक्लीओ मैन-मैन पार्ट ची।